ऑरेंज रंग मनाथ उष्णताई, आनी ऊर्जा हडता। तातुथल्या म्हाका जीवन, सुर्यास्त, आरामधकायक्ताई, आनी संत्रांची ताजेपणाची रूच दिसता। रंगाची एक खेळणी बाजू असा, म्हाका हॅलोवीन आनी जीवन खेळा पांगडाची याड करून दिता। एकांदरित ऑरेंज रंग उज्वाड, उमेद आनी जीवितां भरिल्ले असे दिसता।